د ساحل په اړه فکر ما ته د ارامۍ، ازادۍ، او د طبیعت د دوه ښکلو نړيو، سمندر او وچې د یو ځای کېدو انځور راولي. دا ځای د تامل، خوبونو، او نوو پیلونو سمبول دی، چیرې چې موجونه د زړه خبرې اوري، او هره څپه یو نوی امید راوړي.